<noise> tranoko <noise> tao fa <noise> mialatsiny <noise> am areo <noise> rikahe fa <noise> namonjy <noise> ty nahatara ahy. <noise>